<hesitation> Mizara telo ah ny elo, misy ny tahony ah izay hitazomana an'azy ah de misy ireo sampanany maromar eo amin'ny tapony ah mitazona an'ilay lamban'elo iny de misy ah ny tapon'elo izany hoe ilay lambany be eo ambony igny de miovaova araka ny karazany ah ny lokon'ilay lamban'ilay elo iny. <noise>